Eee! Atsofoky amin'ny prise gny tady misy courant an'igny la vita zay la mihodiky mis-misy alice mihodiky zay anatin'igny ao fa laha tianao hamanintsinintsy ny trango i la misy bokotsy kitianaoa a mihodikodiky i lohany igny mampanitsinitsy ny eraky trango igny, la tianao hijano amin'ny toera raiky i lafa misy bokitsy pot- potserinao ko agnaminy eo la mijano amin'ny tera raiky i.